نجول له أفضل طريقة إن هو يحضر نفسه من جبل، يوجف جدام مراية أو شي يتمرن، يكتب نقاط اللي يبي يتكلم عليها، فلما يبي يتكلم على العلم <noise> أو يتكلم مع حد يوثق فيه، ويبدى- ويبدى يتعلم يتكلم جدام مجموعات صغيرة، عشان يولي عنده ثقة أكبر وكل مرة يواجه التوتر بشجاعة.